Ʃayi nafariɲa gotoo wurluyo. Got dar aazən tə naana. Taraazan tə zaman ʃay nafar goriyo. Feleŋg ʃayi aaʃe. Feleŋg da ʃayi zere. Alal bagey na deb na dəgan tə aayen. Ʃay zere degeni tə ʃay aʃe. Lakin ʃayi yepene degen ayene kulu. Aaʃe naŋg, Yaa o taam, taam ŋgal ibni olo kar, kar ŋgali. Degen ot dege taazi. Waa aaʃe nen dagal zeere. Zer na ŋgaasa. Hayi den ɗoŋgoɲa, ŋgam ɓee gene gudaa. Dege kele kə ayen ʃaye zerne keyta, ʃaye aaʃe mata.